اول شي بفتح ورقة التغليف وبحط الهدية في الوسط، وبقص الورق واترك بس زيادة بسيطة، بعدها ببدأ انه اتني الجوانب واتأكد انها متناسقة، بعدها بستخدم الشريط اللاصق عشان اثبت الاطراف مع بعض واخليها محكمة، وبعدها ممكن انه واستخدم شريط ملون او زينةن وكمان لازم اكتب رسالة بسيطة على البطاقة واعلقها على الهدية، وفي الاخير بتأكد من الشكل النهائي من كل الجهات انه مرتبه جميل.